Ukperenawea me okhaste <noise> ikha klowe onukperera igbandio n ghena iguoghena or khara nor remostiky enebu imati de imati niemuro matidi emare nu uno odare iko or iguwere iyarebe muma gbo ruku iremare iguere iyamagbo imabin emare owa ikenaya yor ukperena wia meh rokhona egbe mume inena are enimakue yere imati niemare <noise> ikemira tiemayor reo ikpanabinor irati denera ereh egbenura egbematimura ikhanie mare iko nihaya ere meme imatizema ighere iyagiegie Iyagbautu ani iguere iroma rero emedaki mewo onukperekpo rera egbe mume iru but eni gberera khiowe ikpemoghona igbadio ogheri anorome ot ikpenebi abo zeremo ghori kperera <noise> nawiame novkim amiaga nekim egbedua norrekara no rest ukpere niro oghena oraro ra meh nor oghena melse ikhuga bore ikpemo ghena ighadia runorerete evena ukhara inie nare ikenaye idi mebi irati gerate nimebera irigho iwora rakoko igbadua owo ire mokoba ire iyor or iyoniyioma nor gba dua yourmeor ikenaya imati yourinaya vare maguorio mera ruagbo mera demane nawa medmi warayonowa ikhei makhakhe ruroua agbone iva re owa.